في الصباح نحب نبدأ نهاري بقهيوا بالحليب ومعاها الكرواسون و خبزه صغيره بالزيت و العسل هذا إذا كان متوفر، أما ساعات نحب نبدل نحب ناكل ياغورت أو سلطة فواكه باش يعطوني الطاقه لبداية اليوم، لكن القهيوا هي حاجه ضروريه بعد كل وجبةطه منقدرش نستغنى عليها.